<hesitation> Irô masolavitry àby io, masolavitry io bôkà zen̈y, an̈ao zen̈y na eto zah ziô na eto kôa fa misy raha tiako zahavana zen̈y ohatra marikirikitry bongo na lavidavitry àry. Afaka mampiasa izy io zen̈y zah atao amy ny maso kay izy atao amy ny maso in̈y amin'zay zen̈y afaka mahita hoe raha lavitry zen̈y, karà zen̈y.